एक म्हैन्यान मी कमीत कमी विस फावती बुसिन वैताय। <hesitation> बस भवपाक बरा आनी तू सेफ उर्ताय आनी गाडये पेक्षा बुसिन सवाय पायता, आनी मी दिसाक यावोचां सत किलोमीटर जाता आनी हेंचो खर्च म्हाका विस दिसाचो एक हजार दोनशी रूपया जाता।